Ëntà nüfié s'ël pannolino al e sporch <hesitation> dörvi ël pannolino sporch e pulidé ël maznà cun ël cutun e ël savun u l'eva e pöi büté ël pannolino pulit e saré ël pannolino pulit e büté turna i vestì al maznà